Vo vo ivao raveriaroia vuraro-ia uva eisi avaraepa, eisi avaraepa panguna voa toupasa ragai kauvaro tapo. Avaraera voa, uva evo hapu urui vearo-pie urui rutu uva toupaiveira ragai kauo arovasie-vearopie urui rutu uva roa tou, voa touriparaepa rutu-raepa voa evoa, evoa panguna uva avaraera. Uvare avero, avero osiare atoiaparavoi aiopaiveira voa ari voragava ave stoara uva avreoa oupaiveira aioara. Uva oira oiraita tauvasa avaraera aueia kovoaravi vo oira vokoroarovi vo oira vokovoaro oira taurasa avaraeva vo avero pauoro kaukau kororo, opo ari arua komoro oaraia oira tauravora eisi panguna vo taeruia vutaia vosia avavaera voa. Ari vo taeruo vutao vo weekio kovo oa putevora uva eisire iparaera ruruvu vo taevo vutao vo weekio kovo oa putevora uva eisire iparaera ruruvu voea kekesia osia ave skul tupapaera vo weekio kovo ragaia oa putevora. Osiare vearopiera ra puraivora uvare kopia tapo karekepie ivora voa evoea skul evoa skurua. Uva garevisiviraga roruivora ra opesipie ovoisa ra eva, uva voreveiera esore vavoiso raravipievira vavoisore boroko voa toupasaita vo uva toupaveveira regei ora ragai vatuaro.